ما درجة الحرارة الأمثل خلال النهار؟ وما درجة الحرارة الأمثل خلال الليل؟ درجة الحرارة الأمثل خلال النهار تكون حوالي ثلاثة وعشرين درجة مئوية ، لأن الجو يكون معتدل ومناسب للنشاطات الخارجية. أما بالليل، الأفضل تكون حوالي ثمانية عشرة، لأنها تكون مريحة للنوم والاسترخاء بدون برد شديد أو حر مزعج